Ikaviko yayoe <noise> vaera ñaereta pipe, taja reta, oyeta reta. Kusara reta kua ñanoi cocinape yave mbaetima yaiporu iru mbaeriru, pipeño <noise> yayoe opaete mbae tembiporu ikia ñanoi vaereta.